التحدث مع المستقبل. عشان انا افهم شين صاير وشين يعني نجدر ندير في المستقبل الجاي. فلهذا انا نفضل اننا نتحدث مع المستقبل. الماضي خلاص لا يوجد سبب للتحدث مع الماضي لان الماضي خلاص انقضى. سواء كان تحدثت معاه ولا متحدثتش معاه ولا ما تكلمتش ولا درت حاجة معاه ما فيهش الفايدة، لهذا انا نفضل ان انا ندوي مع المستقبل هكذا افضل.